אה באש תבדל לאמבא אלכּהרבאִיה אול חאגה חצכ תטפי אלכּהרבא ואלעדד באש תכון אמן, מןבעד כא תנקס לאמבא אלקדימה שויה דיאל אלחצ'ר באש מא תמהתרסש אווו כתבדלהא וכתג'יב לאמבא אלג'דידה לי כאתכון ואקפא אי כאדירהא פלאבלאצא דיאלהא וכּנדירהא בשויה דיאל אלחנאן, ופלאכּ'ר כנרג'ע נשעל אלדו ואוֹו כנג'רבהא ואש חדאמה ולא לא.